أعتقد أن الناس يمكنهم حقًا <hesitation> أن يقرروا مستقبلهم ومصيرهم، بالعمل هم <hesitation> سيحققون ما يريدون وليس حقيقة ليس حتمية أن يحدث لهم ولكن هو ما يكون.